اذا يكون عندي تصور معين عن الأمور اللي أبغي أسويها, مثلا أتسبح, وأبدل ملابسي, وأصلي وبعدين اروح أتريق مع الأهل اذا كان الوضع يسمح, اتوكل على الله وأطلع أو أوصل الأهل الى مدارسهم, وبعدها ممكن أمر على محل على الطريق وأخذ لي كوب قهوة أو شاي على الطريق وأنا في طريقي الى العمل, بعد ما أوصل العمل أصبح على زملائي, ونباشر الأعمال والإجتماعات.